Nana'ak malole no lalai nai fafain nai fafain so na na'a pake huni, susu, aido, keju ho, buah-buahan supaya ita ao pan na bisa manu tenaga ho tunga aktivitas fafain na.